باش تغلف هدية أول حاجة تقص ورق التغليف على قد -ال- حجم الهدية، حط الهدية في وسط الورقة، واتأكد إن الجوانب متساوية، بعدين طوي الأطراف على الجوانب، وابدأ بتثبيتها بشريط لاصق، خليها مش مشدودة زيادة -عن- عشان ما يبانش الشكل، في النهاية حط شريط زينة، أو بطاقة معايدة.